þar segir umsjónarmaður sanngirnisbóta greiða á þeim bætur sem voru börn á heimilum sambærilegum Kópavogshæli bandarísk stjórnvöld krefjast þess að stofnandi Wikileaks verði framseldur hann var handtekinn í sendiráði í Lundúnum í morgun eftir næstum

sjö ára vist þar stórskipahöfn í

er ætlað að stytta alþjóðlegar siglingaleiðir sem mun minnka útblástur við flutninga á sjó samningar um þróun og uppbyggingu hafnarinnar voru undirritaðir í dag talið er að arfgeng heilablæðing finnist í fimm fjölskyldum á landinu það kom flatt upp á fjölskyldu á Flateyri þegar í ljós kom að genið væri í ættinni grunnskólanemendur sem fréttastofa tók tali í dag eru allt að átta klukkustundir á dag í símanum það er tvöfalt lengri tími en ný viðmið um

gott kvöld fatlaðir sem voru vistaðir sem börn á tilteknum vistheimilum fá sanngirnisbætur umsjónarmaður sanngirnisbóta segir að eðlilegt væri að greiða líka þeim sem voru vistaðir á fullorðinsaldri árið tvö þúsund og sjö var sett á laggirnar

til að skoða aðbúnað og umönnun barna sem voru vistuð á heimilum og stofnunum á vegum ríkisins síðan þá hafa ellefu heimili verið skoðuð og um tólf hundruð manns fengið bætur lokaskýrslu um uppgjör bótanna var skilað um miðjan desember fjöldi fólks fékk hins vegar engar bætur fólk sem féll utan skilgreiningar laganna var vistað á öðrum heimilum eða var vistað þar fullorðið landssamtökin Þroskahjálp hafa barist fyrir því að eitthvað verði gert fyrir þetta fólk enda voru stjórnvöld hvött til þess í skýrslunni um Kópavogshælið forsætisráðherra hefur nú ákveðið að grípa til aðgerða og er með í undirbúningi lagafrumvarp um sanngirnisbætur til fatlaðra barna sem voru vistuð á heimilum á vegum hins opinbera og voru sambærileg Kópavogshæli við íhuguðum að fara í nýja rannsókn á málinu en teljum eðlilegra að sú leið verði skoðuð mjög vandlega að sýslumannsembætti verði falið og hún byggi á því að fólk geti þá gert tilkall til sanngirnisbóta hafi það verið á slíkum vistheimilum það er verið að bæta fólki ranglæti sem það hefur orðið fyrir af hálfu ríkisins stjórnvalda opinberra aðila hefurðu hugmynd um til hversu margra þetta nær nei ég hef megum ekki gleyma því að þetta snýst ekki allt um peninga eða bætur heldur snýst þetta líka um viðurkenningu á ákveðinni hafi sætt misgjörðum sem hafa ekki verið viðurkenndar fram að þessu veistu hversu mörg heimili falla þarna undir það hafa verið nefnd tuttugu en það hefur ekki verið kannað sérstaklega og það á eftir að skilgreina og afmarka hvaða heimili þetta eru í fyrra fjallaði fréttastofa um mál þeirra Ólafs Hafsteins Einarssonar og Guðbrands Magnússonar sem báðir voru vistaðir í fangelsinu að Bitru ásamt fleirum líklegt er að hvorugur þeirra falli undir lögin enda voru þeir báðir fullorðnir þegar þeir voru vistaðir þar

á þriðjudag var svo sagt frá Margréti Esther

Erludóttur sem fellur líklega ekki undir þau heldur enda var hún vistuð á einkaheimilum þegar hún var barn og var orðin fullorðin þegar hún var færð á opinberar stofnanir Halldór segir að eðlilegt væri að horfa líka til þeirra sem voru vistaðir á fullorðinsaldri vegna þess að þótt hafi verið miðað við

væru einstaklingar sem

ekki dvalarstað sínum heldur hefði komið fyrir á ákveðnum stað en auðvitað eru margir fatlaðir sem ráða ekki

sjálfir

komið fyrir einhvers staðar þar sem þeir

vilja til að vera Katrín segir að í þessari atrennu verði eingöngu horft til fatlaðra barna þá sé ógerningur að fara að skoða einkaheimili ég ætla ekkert að útiloka hvað verður í framtíðinni þetta er það sem ég legg til að þessu sinni og nánar verður fjallað um þetta mál í Kastljósi að loknum fréttum þar verður rætt við Bryndísi

Snæbjörnsdóttur formann Þroskahjálpar stofnandi Wikileaks var handtekinn í morgun eftir næstum sjö ára í sendiráði

í Lundúnum bandarísk stjórnvöld vilja fá hann framseldan vegna

útiloka ekki fleiri ákærur á hendur honum svona endaði vist

í sendiráði Ekvadors í Lundúnum rétt eftir klukkan tíu í morgun þegar óeinkennisklæddir lögreglumenn báru hann út næstum sjö ár eru liðin síðan

bað um og fékk pólitískt hæli í sendiráðinu en að undanförnu voru ýmis merki um að hans vist þar gæti verið

eftir handtökuna í morgun var færður fyrir dómara sem sakfelldi hann fyrir að hafa rofið skilyrði fyrir að vera látinn laus gegn tryggingu árið tvö þúsund og tólf það gæti þýtt tólf mánaða fangelsi en Bandaríkjastjórn vill fá hann framseldan vegna ákæru um að hafa hvatt Chelsea Manning fyrrverandi í Bandaríkjaher til að brjótast inn í tölvukerfi stjórnvalda Assange hafi

þannig átt þátt í einum mesta leka á trúnaðargögnum í sögu landsins þau gögn voru meðal annars notuð í umfjöllun RÚV og annarra fjölmiðla um meinta stríðsglæpi Bandaríkjahers í Írak og bandarísk stjórnvöld gætu lagt fram fleiri ákærur gegn Assange að því er fram kemur á fréttavef c n n í dag ákæra hann og fangelsa fyrir að stunda blaðamennsku

héraðssaksóknara hefur nú til rannsóknar andlát ungrar konu sem var fædd nítján hundruð níutíu og fjögur og lést á þriðjudagsmorgun lögregla hafði afskipti af konunni sem var í annarlegu ástandi og nokkru síðar fór hún í hjartastopp og lést aðkoma héraðssaksóknara er lögum samkvæmt en embættinu ber að rannsaka öll tildrög þess ef fólk deyr eða verður fyrir verulegum líkamsmeiðingum eftir afskipti lögreglu hvort sem grunur er um refsiverða háttsemi eða ekki samkvæmt upplýsingum frá lögreglu er rannsókn málsins á frumstigi

samningar um þróun og uppbyggingu stórskipahafnar í

áætlaður undirbúnings og

króna og framkvæmdir gætu hafist árið tvö þúsund tuttugu og fjögur það voru fulltrúar Vopnafjarðarhrepps Langanesbyggðar þýska fyrirtækisins

sem undirrituðu samningana nú verða til tvö félög þróunarfélag um samningagerð og markaðssetningu hafnarinnar og um reksturinn það er búið að rétt sem við héldum í upphafi og það hefur reynst vera rétt að aðstæður eru einstakar og núna þarf bara að markaðssetja höfnina eins og hverja aðra vöru áætlað er að næstu þrjú til fimm ár fari í hönnun og undirbúning hafnar og athafnasvæðis og framkvæmdir gætu hafist árið tvö þúsund tuttugu og fjögur ef af verður uppbygging starfseminnar taki svo áratugi

með eitt þúsund og þrjú hundruð hektara iðnaðar og þjónustusvæði er ætlað að tengja saman Asíu Bandaríkin og Evrópu og stytta alþjóðlegar siglingaleiðir fjölmörg fyrirtæki í starfsemi

til siglinga um norðurslóðir

Evrópusambandsins samþykkti í gærkvöld að veita Bretum frest til loka október til að ganga úr sambandinu forseti framkvæmdastjórnar e s b segir ómögulegt að spá fyrir um ákvarðanir breska þingsins

forsætisráðherra Bretlands hafði að fundi loknum í farteskinu enn lengri frest til að ganga frá útgöngu Breta úr Evrópusambandinu nánar tiltekið til þrítugasta og fyrsta október og nú er boltinn aftur hjá breska þinginu sem hingað til hefur ekki getað komið sér saman um lausn á fyrirhugaðri útgöngu Breta úr sambandinu

þó möguleikarnir séu kannski ekki óþrjótandi eru þó enn nokkrar leiðir sem Bretar geta farið á næstu mánuðum meðal annars að

samþykkja fyrirliggjandi samning við e s b sem ekki hefur gengið hingað til en í ljósi sögunnar er ómögulegt að spá fyrir um framvindu málsins þar líkt og forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins benti á í nótt fólk sem glímt hefur við áfallastreituröskun er í aukinni hættu á að greinast síðar með hjarta og æðasjúkdóma þetta sýnir rannsókn vísindamanna við Háskóla Íslands og Karolinska í Stokkhólmi niðurstöður rannsóknarinnar voru birtar í ritinu British medical

hætta yfir hundrað og þrjátíu þúsund Svía sem greindir voru með áfallastreituröskun eða aðrar raskanir tengdar áföllum á að greinast síðar með hjarta og æðasjúkdóma var borin saman við hættu alsystkina þeirra þannig er hægt að jafna áhrif af ýmsum þáttum svo sem úr umhverfi barnæsku eða erfðafræðilegum þáttum þá höfðu þessir einstaklingar samanborið við systkini sín töluvert aukna áhættu á að þróa með sér hjarta og æðasjúkdóma sextíu prósent aukna áhættu fyrsta árið og síðan þegar lengra var haldið var áhættan enn þá um þrjátíu prósent aukin þá sýna niðurstöðurnar að hættan á hjartabilun hjá þessum hópi sé um sjöföld á við systkini á fyrsta

árinu eftir greiningu áfallatengdra raskana og hættan á slagæðastíflu um tvöföld á árunum þar á eftir við höfum talað um það að heilbrigðiskerfið þurfi að vita af því að einstaklingar sem hafa upplifað áföll og sérstaklega þeir sem fá sterk sálræn viðbrögð við slíkum áföllum séu mögulega í aukinni áhættu þetta kallar á að þeim sé fylgt eftir með tilliti til þessara sjúkdóma þurfum við fleiri rannsóknir til að skilja það hvort mögulega meðhöndlun við áfallastreituröskun og öðrum skyldum röskunum gæti mögulega minnkað þessa áhættu á að þróa með sér líkamlega sjúkdóma á borð við hjarta og æðasjúkdóma sjálfsofnæmissjúkdóma og fleiri sjúkdóma sem við höfum verið að sjá að tengjast þessum kvillum

tóku gildi á Nýja Sjálandi í dag eignarhald og notkun hálfsjálfvirkra vopna er bönnuð með lögunum yfirvöld hafa enga hugmynd um hve mörg slík vopn eru til í landinu tæpum mánuði eftir að hryðjuverkamaður skaut fimmtíu til bana í á Nýja Sjálandi ný lög sem banna hálfsjálfvirk vopn líkt og þau sem árásarmaðurinn notaði til voðaverkanna

árásarmaðurinn notaði til voðaverkanna lögin taka gildi í dag og þau sem eiga hálfsjálfvirk vopn hafa nú sex mánuði til að skila þeim til inn og fá greiðslu í staðinn engar upplýsingar eru til um hversu mörg slík vopn eru til í landinu

ára fangelsi sameindalíffræðingur sem hefur rannsakað arfgenga heilablæðingu vonar að fjölskylda sem greindist nýlega með sjúkdóminn sé sú síðasta fólk úr fimm fjölskyldum á landinu er talið líklegt til að geta borið gen þessa banvæna sjúkdóms

fundist hafi lyf sem hægt geti á framgangi sjúkdómsins Katrín var tuttugu og eins árs þegar hún greindist með arfgenga heilablæðingu vissirðu að þessi sjúkdómur væri til nei engin fjölskyldusaga

var búið að greina Katrínu

að það væri annað hvort foreldrið sem væri með þetta líka og það kom mér ekkert á óvart að það væri ég frekar en Heiða

nei Ástríður Pálsdóttir hefur unnið að því að kortleggja ættirnar sem að bera sjúkdóminn og segir að það hafi komið henni á óvart þegar fjölskyldan sem býr að hluta til á Flateyri greindist já mjög ég ég vona að þetta sé sú síðasta en viss stökkbreytta genið er ríkjandi og talið hafa komið fram fyrir átján kynslóðum og dreift sér einkenni sjúkdómsins komu ekki fram hjá

fyrstu kynslóðunum sem báru genið og er talið að eitthvað í umhverfinu jafnvel fæða þess tíma hafi komið í veg fyrir það nú er talið að genið finnist í fimm fjölskyldum hér á landi ástríður telur ólíklegt að fjölskyldurnar séu fleiri

tuttugu og þrjátíu

með gallaða genið ekki allir þeirra sem hafa fengið einkennin rannsókn á lyfi til að hægja á framgangi sjúkdómsins og sérstaklega er leitað til einstaklinga

fjölskyldunum fimm um tvö hundruð manns

látið greina hvort þeir beri genið og þá vonin er að þetta hafi áhrif þeirra framvindu þannig að við munum hvetja alla sem var í frétt okkar áðan að Margrét Esther hafi verið vistuð á opinberum stofnunum eftir að hún var fullorðin rétt er að hún dvaldi á sambýli við beðist er velvirðingar á margir Finnar eru enn óákveðnir hverjum þeir ætli að Íslendingur sem búið hefur í Helsinki í níu ár segir finnsk stjórnmál mun leiðinlegri en þau íslensku kosningabaráttan stendur nú sem hæst og frambjóðendur þeytast um allt til að vekja athygli á sér og stefnumálum sínum samkvæmt tveimur nýjum könnunum vilja flestir að formaður græningja verði forsætisráðherra að loknum kosningum fjórtánda apríl innflytjendamál hafa sett svip á kosningabaráttuna

en um sjö prósent þjóðarinnar eru af erlendum uppruna búist er við að meirihluti þess hóps greiði ekki atkvæði í kosningunum kosningakerfið hér í Finnlandi er

á hinum Norðurlöndunum en hér snýst allt um frambjóðendur en ekki flokka

lítið sem ég er eitthvað beint að fylgjast með þessu maður heyrir á fólkinu hvað er að gerast ég er ekki enn þá alveg búinn að ákveða hvað

að kjósa en ég þarf greinilega að líta út í þetta Ari hefur búið í Helsinki í níu ár og segist því vera orðinn vanur stöðugu stjórnarfari finnsk stjórnmál séu mun

leiðinlegri en þau íslensku ég bara heyrði af þessu með heilbrigðismálin ég spurði bara er það eitthvað mikið mál maður veit ekkert hvað er að gerast samkvæmt könnun sem finnska

birti í dag fær enginn flokkur meira en tuttugu prósenta fylgi jafnaðarmönnum er spáð mestu fylgi nítján prósentum en sann Finnar yrðu næststærsti flokkur á þingi með stuðning ríflega sextán prósenta kjósenda sann Finnar eru þjóðernissinnaður flokkur

vilja hefta flutninga fólks til landsins

líta á útlendinga með tortryggni fréttaskýrendur telja að stjórnarmyndun geti reynst snúin gangi spáin eftir nemendur í unglingadeild

grunnskóla mega mest vera þrjá tíma fyrir framan skjá á dag samkvæmt leiðbeiningum um

nemandi segir gott að hafa viðmið annars sé auðvelt að skýla sér á bak við

skólasystkina sinna til að réttlæta hann hvað eruð þið mikið í símanum á dag það gæti verið svona sjö til átta tíma á dag er það ekkert of mikið jú reyndar tvo klukkutíma þrjá í kringum það ég er held ég aðeins meira en meðal

leikjum og myndbönd og þannig ég er kannski aðeins of mikið

tíma á foreldrafélög í Breiðholti standa fyrir átaki til að vekja fólk til umhugsunar um

verður til að mynda dreift á öll heimili barna á höfuðborgarsvæðinu

vantar tæki eða verkfæri til

takast á við þessi mál gagnvart börnunum sínum á

stendur að tveggja til fimm ára börn eigi ekki að vera meira en klukkutíma fyrir framan skjá á dag nemendur í fyrsta til fjórða bekk mest

einn og hálfan tíma fimmta til sjöunda bekk mest tvo

tíma krakkar í áttunda til tíunda bekk mest þrjá tíma og þeir sem eldri eru ekki meira en en fjóra tíma á dag Guðmundur Magnús segir að sumum finnist þetta of rúm viðmið í dag eru fagaðilar meira á því að setja ekki tímaviðmið fram í mínútum

því á endanum er þetta einstaklingsbundið en af hverju eruð þið þá að setja þetta niður í mínútur það er eiginlega dálítið til að búa til umræðuna

sem allir gera bara það er svo einfalt að segja þessi má það en ég má það ekki skilurðu Ölduselsskóli í Breiðholti hefur frá mánaðamótum verið símalaus skóli nemendur sem fréttastofa tók tali voru sammála um að

til að tala við skólafélagana ef þú vilt ekki

í hljóði það er bara frábært

hafi frekar áhrif á næsta ári þegar við erum unglingadeildinni og erum í frímínútunum inni og svona en það er komið borðtennis

verði bara allt í lagi vaxandi suðaustanátt þrettán til tuttugu og þrír metrar á morgun og hvassast suðaustan til en þurrt og bjart með köflum á Norður og Austurlandi hiti sjö til fjórtán stig

segir okkur betur frá því hér á eftir íþróttum

íþróttafréttir kvöldsins Guðmundur Guðmundsson landsliðsþjálfari íslenska karlalandsliðsins í handbolta var óánægður með markvörslu íslenska liðsins í tapinu gegn Norður Makedóníu í gærkvöld Björgvin Páll Gústavsson og Aron Rafn fara ekki með liðinu til Skopje í fyrramálið en á sunnudag mætir Ísland Norður Makedóníu í seinni viðureign liðanna í undankeppni EM tvö þúsund og tuttugu tapið í gær var það fyrsta hjá íslenska karlalandsliðinu í í Laugardalshöllinni í þrettán ár og Barcelona hafði betur gegn Manchester United í meistaradeild Evrópu í fótbolta í gærkvöld

þar segir umsjónarmaður sanngirnisbóta greiða á þeim bætur sem voru sem börn á

Kópavogshæli bandarísk stjórnvöld krefjast þess að stofnandi Wikileaks verði framseldur hann var handtekinn í sendiráði Ekvadors

er ætlað að stytta alþjóðlegar siglingaleiðir sem mun minnka útblástur við flutninga á sjó samningar um þróun og uppbyggingu hafnarinnar voru undirritaðir í dag talið er að arfgeng heilablæðing finnist í fimm fjölskyldum á landinu það kom flatt upp á fjölskyldu á Flateyri þegar í ljós kom að genið væri í ættinni María Sigrún Hilmarsdóttir segir sjónvarpsfréttir klukkan tíu og Ingvar Þór Björnsson

í útvarpi á sama tíma þessum fréttatíma er lokið verið þið sæl